मैं ता बिल्ली अर कुत्ता मा कुत्ता पान ज़्यादा पसंद करलु किलेकी मेते लगदु कुत्ता भोत ज़्यादा अच्छा वांडा अर वन भी मेरा घोर मा द्वी कुत्ता छे छिन पहली बे अर मेते उ दगडी खेन मा भोत अच्छू लगदु अर उ भोत ज़्यादा वफादार वोन्दा अर िलेय मैं कुत्ता पान पसंद करलु।